मी माझो दिस म्युझियम मण वाचन घाल्यतालय किदे। कि म्युझियम मण मका प्राचिन महाग अशे वस्तु। बगूंक मेळतात आमका म्युझियम मण खूब श्य। वस्तूंची माहिती मेळता आणि खूब ज्ञान मेळता। इतिहासां बद्दल आमचो प्रेम सुधा वाढ्या।